Fomban-drazan̈a bôkà kay <hesitation> Meksika ndraiky misy fan̈anaovan̈a hoe diadôlôsmertôsy zen̈y jorodelamôro hoy izy fitenin-drô. Amin'in̈y zen̈y fan̈anaovan-drô fetin'ny maty àby irô, man̈ano kàra hotely àby irô, man̈ano fanomezan̈a irô, man̈ano defile zen̈y mba manamarika fetin'ny maty. Dia ny fahaleovanten̈an-drô zen̈y tamin'ny folo tsôta amby ny fanjavan'ny septambra zen̈y. Dia man̈ano festivaly irô, man̈ano fedartifisy àby zen̈y.